Mun masalah besapu tu lah, jujur ulun tu hanya rancak besapu tu pas ulun sudah kuliah. Bahari pas ulun masih di rumah lawan mama tuh, apa yo lah? Ulun tu kaya jarang banar tu nah menjapai sapu. Kaya, ulun tu koler sebujurnya besapu tuh. Jadi kaya, mama ulun tarus tu pang besapu. tapi lo misalnya ada mama ulun kada besapu tu, ulun merasa kaya, ma bejajak tu kaya bepasir tu nah batis. Kaya kada nyaman tu pang. Kaya, kaya tejajak- jajak nang macam- macam lah, lantainya jadi bedabu. Jadi rancak tu, apa yo lah? Misalnya mama ulun nih kada besapu tuh, kaya paksa ai ulun nang menyapu kaytu nah. Soalnya kaya kada nyaman tu pang tejajak- jajak rambut. Nah abis tu lo, ulun merasai menyapu tu kaya, sebujurnya kada uyuh banar pang lah. Tapi, kaya harus nang bersih banar tu pang. Kaya, jangan sampai besisa kaytu nah. Habis tu menyeroknya jua nang bujur. Nah, ada jua yang menyambat jar pepatah, munnya kam menyapunya kada bujur kena dapat lakian nang kada baik jar. Wih, abis itu dari situ ulun lo kaya takutan. Munnya menyapu tu pokonya harus nang bersih banar tu pang. Ulun japai- japai lah lantainya, ini masih bedabu kah kada kah? Jadi kaya, harus bersih banar tu pang. Jadi munnya ulun menyapu sorang tu rancak kaya, lawas tu nah. Mun dibandingkan mama ulun tu kaya, sekali sapu ja bersih. Ulun kaya harus berkali- kali sapu hanyar bersih. Jadi rancak mun mama ulun melihat ulun besapu, kaya. Kam nih, besapu lawasnya ai. Mama kada ha selawas itu besapu, kenapa ikam ni pina lawas banar. Habis tu ulun kaya, ma ai besapu ja disariki lah? Jadi di situ, jadi kaya tambah koler tu nah munnya besapu. Tapi pas ulun sudah pindah ke jogja ni lo, ulun jadi sorangan lo. Jadi kaya, mau kada mau ulun ai yang besapu. Siapa lagi nang menyapuakan lo? Jadi kaya, yaudah ai. Tapi nyamannya kamar tu halus pang lah daripada rumah. Rancak jua mun mama tu di rumah, nya kada besapu, nya pakainya ini, penyedot debu. Jadi kaya, kada uyuh tu nah. Cuma nya bunyinya ma nyaring lalu, mehaur. Kada kawa guring ulun munnya mama lagi membersihi rumah tuh. Jadi kaya, asa ulun lah tebaik mana sapu lawan penyedot debu tu, asa ulun kaya, tebersih penyedot debu pang. Cuman bunyinya tu nah kaya mehaur banar. Kaya kadeda kah nang tehalus bunyinya? Nyaring berataan. Munnya menyapu kan kaya, yaudah ai kadeda bunyinya lo. Jadi urang nyaman, handak urang lagi mendengar akan apa kah, kadeda nang tahaur. Cuman ya itu pang, besapu ni harus berkali- kali ai supaya bersihnya bujuran. Atau kada kaya paling kada sambil dipel lah. Kaya di- di apa yo lah? Kaya ka jangan disapu aja kaytu nah. Soalnya munnya disapu ja rancak tuh, debunya tu masih ada kaytu nah. Walaupun kada berasa di batis lah. Tapi munnya dilihat tu kaya, masih ai rambut- rambut tu ada. Kada yang bersih banar tu nah munnya besapu. Makanya munnya mama ulun tu besapu, kaya menyuruh jangan kada bersih besapu. Harus bersih! Jadi ulun kaya, wahini munnya besapu tuh, kaya apa yo lah? Kaya berkali- kali ai masih, supaya bujur- bujur bersih kaytu nah. Jadi nyaman jua lo, debunya kada tebawa ke tilam. Kaya, dijajak nyaman, kada nang bepasir- pasir. Jadi biasanya ulun tu besapu, sekali tuh seminggu kayanya ada. Supaya yang bujur- bujur bersih tu nah. Jadi tilamnya dikibah, habis tu disapu. Supaya bersih, bejajak nyaman, itu pang lah. Lawan jua ulun tuh, kaya kada ketuju pang munnya rigat- rigat kaytu pang. Jadi, be- bersih ai ulun tiap hari. Kada tiap hari jua pang lah, misalnya ada waktu kaya kadeda gawian lagi kaytu nah. Jadi ulun bebersih.